<hesitation> ma yɛ o sunu wabe zun o nisimi wabe zun a we bina sian a bina cama mɛ machine a cudre la mu a be nɛ mu zo bua na mu zunu bɛ'a benɛ nana a'a nana yi bɛ'a uwe nɛ we a wa'a han mazian so ubien o zun be cruru ho mazian so wa awa be bɛ zun be cruru mu han mazian so be wa in onni zun be ɲu ere a be <hesitation> nisimi mibin a we cuwo han to be bian han yi mi ma hiase a mu yan fil la zo mina gari ma mi ese'a zo mina a to mu ma we cɛ wɛ na a nɛ ani cɛmɛ a bin